نعم الفن ممكن يكون عنده تاثير سلبي في واحد الوقت اللي كيكون هاد الافراد اللي كيستعمل هذا الفن كتدخل في حياه اشخاص اخرين او في حياه الاخرين ويعبروا بواحد بطريقه عشوائيه وغير منظمه وكذلك الى يتدخل في شي امور اللي ما خصهم يدخلو فيها والا يخدش الحياء ديال المجتمع